हाँ मुर्गी एक पक्षी है कैसे की? बहुत से लोगों के अंदर यह शंका होती है। कि मुर्गी एक पक्षी है या नहीं लेकिन मुर्गी एक पक्षी होती है। कैसे की इनके जो पंख होते हैं वो बहुत हल्के हड्डी के बने होते हैं। जिसके वजह से यह उड़ पाने में असमर्थ होती है। यह ज्यादा ऊपर तक उड़ नहीं पाती और ज्यादा देर तक नहीं उड़ पाती है। यह अंडा देती है इनके चोंच होते हैं और इनकी रीढ़ की हड्डी होती है। जो इनकी हड्डी होती है वो बहुत हल्के होते हैं। इसलिए यह जो उड़ने में बहुत ज्यादा असमर्थ होती है। यह ज्यादा तर चलती है और यह एक छोटी सी जगह में ही उड़ पाती है। ज्यादा दूर तक या ज्यादा दूर तक ये नहीं उड़ पाती है।